Mba henti- hentihentio ra amboako io ra nofa zaho lasa amy herignandro ambony fa hanao vakansy heky, manjary tsisy mikarakara avao, hangiky io da ho maty eo. Mba karakarao soa ra, omeo anazy aby gny haniny vo ranony fa omeko vola avao hanao nofa mipoly aho, soloako aby avao ze laninao.